To, ami wo kolti zhin ka̱ɗe sana‘a gini. ka̱ kolti zhin ka̱n sa̱a̱ za̱n ni. ka̱ kolti zhin ka̱n sa̱a̱ ngip tuk gini. yek a nali yek a mbi, yek a ci cina na̱ nali. ilgwe ɗe ba dla̱mi ma̱lgwe ɗe lamti ɗe ta̱s kol zhin. kolti zhin lam laka̱l so, aɓi kolti zhin lam ngeti ten dli so. ami wo a pa̱l ilgon so kolti zhin ka̱n a dla̱l a dani. yek nima ngipti gi ten dii atl ge, yek ka̱n anima dla̱mti ma̱lgwe ba̱ti ɓo mbi ilgi pa̱li so wu, yek ɗe ti mago ta̱s kol zhiin. kolti zhin wo na̱k ninge go se ika̱n nik ang. ika̱n nik ang so go zhin a kol dli so. To kume ka̱yene ka kol zhn a ma̱n ika̱n ka̱ go, kume ka̱ lam kolti bal zhin go to ka ngo wulpi nal, kume ka̱ la̱me ta̱k mbi zhin nal na̱k ninge go to ka ngo wulpi nal. to yek ka̱n yekɗe kume zhin nik ɗa, ka kol zhin a ba̱ wul kolti nik ɗo so go to ɓak ilgwe ka wutit kwi so wu. Kwi wo tika̱n a sa̱ pa̱l gwe me na̱ti, tik ka̱n a sa̱ pa̱l wokudu na̱ti. to ama woo wo to sa̱ kolti na̱ kwi so, a ba̱sa̱ kol wake na̱ kwi so, aba̱ sa̱ kol idla na̱ kwi so, a ba̱ sa̱ kol guja na̱ kwi so, mgum ma go sa̱ kolti na̱ kwi so. To ami wo ilgwe ba dla̱m go yekɗe ka̱ lame ta̱k kol zhin ta̱k mbi go. Nge dli gwa. na̱k ga̱n ɗe ma̱a̱ na̱n ni, ze ɓa lami ni ndati. yekɗe gwe ɗe maa tla̱nya ka ta̱n ngo ilgwe ɗe a ngiɓa̱n ni wu. kume ma̱a̱ nge ten dli ga̱ana̱a̱n na̱k ninge, gis a baldo aa kula̱n ni, to ami wo ilgwe a na dla̱mto go yekɗe ta̱a̱ tla̱nya ka ta̱a̱ kola̱n zin, yek ka̱n sa̱yis gyazi na̱ nali. yek ka̱n sa̱a za̱ni a giɓ, yek ka̱n ma̱ nal a giɓi, kume ka̱ kol zhin so go ka mbi wul tarat gaa gwa so, ma̱ yis lishti so, nin ka̱n ma yima kinti gaa ka̱ lishti, ma̱jwe za̱ni go sa̱ yis lishiti so, gomma mi, mo ma̱ yisi, to kolti za̱n wo yekɗe gwe ɗe ta ngip ni wu, a kol za̱n gwe me ka̱n a koli, ka̱ gwe me gwe ɗe a kol go a mbi, a kasa mbiti so, to a pa̱li hwotuk nya, ami wo ilgwe ɗe ba dla̱m go yek ɗe, kume ka̱ la̱m kolti zhin, da̱n ɗe ma̱n ngip, ma̱n gem, don kolti zhin nik ninge wo se wul wulpi nik ang, to a sa̱n ba̱l duli ga̱ kolti zhin, kume ka̱ ngip gem so go, ko ta̱k ngo dul wu ka̱, to ami wo a kol zhin ama ka̱ti gon wo na dul ka̱n a koli, mbi, kuma na yillit gi ni, yekɗe ilgwe ɗe a nda̱li dani wu. a pa̱l lishti so, a ba pa̱l ilgon so, kolti zhin ka̱ɗe lishiti gi ni. yekɗe shin gi ni yekɗe ko yekke gi ni. Ilgweɗe ba dla̱m go yek ɗe ze lulpi nda wu go ta̱n tdla̱nya ka ta̱a̱ ɓaka̱n zhin, yek ka̱n ma̱a̱ yisi ni ko da ba̱ ika̱n ni ɗa̱so, ika̱n ni ni ɗa̱ so mago ka man kolti zhin gwa, don maji na̱n, ma̱jwe za̱n ni go sa̱ yis ika̱n so amma a sa̱a̱ kol zhin, a sa̱a̱ wut hwuu hal a la ɗe meka̱n, ma̱li gon wo a ti wut hwuu a la ɗe lop, a ba̱ ika̱n ni ɗa̱ so. to amma mi wo na̱k ninge gom a lamti dli mana̱n ngetl ga̱ na̱a̱n. to amma ami wo ilgwe a na dla̱mti go yek ɗe, ta̱n la, ba̱npo nge ten dlii ga̱ na̱a̱n so, ta̱n ba̱la̱n dli ga̱na̱a̱n mi ma wu ta̱n kola̱n zhin. don kolti zhin wo na̱ma ngipti ga̱ na̱a̱n. Kolti zhin ka̱ɗe nya ga̱ na̱a̱n, kolti zhin ka̱ɗe gomnati ga̱ na̱a̱n, kolti zhin ka̱ɗe lishti ga̱ na̱a̱n, a yekɗe citi na̱ tlati ga̱ na̱a̱n. a mi wo yek ka̱n a nima ga̱ɓa a dani, gyazi wo ma̱a̱ yis ilgon so, zhin ka̱n ma̱a̱ yis kolti. ma̱a̱ yis gyazi na̱ ilgon so se kolti zhin. Dla̱lti nik ɗa̱ so go ilgwe ba mba̱l dla̱mti go ɓak wul ɓak zhin gwe ka wutit kwi wu so, ɓak idla a ka̱ ɓak guja, a ka̱ ɓak woo, ka wutit kwi so, kume ka̱ dloki yek ka̱ ngo ika̱n gwa wu, ika̱n wo to wulpi gwas nal na̱k kwi so. to yek ka̱n kam man pa̱lti a ka̱ kol zhin gwa, hal aka̱ yeni wo gis ɓal wu, ki ma wu a bi gwa a gidli. kuma mil jwa ma go sa kum ta̱mti, a mil jwa mago sa̱a̱ dli wu, yek ka̱n saa pa̱li, sabo na̱ mil jii na̱n wo ilgwe a ma̱a̱ pa̱li go yek ka̱n a sa̱a̱ na kopti, to ilgwe ɗe ba man dla̱mti wuk gu.